जबों मैं सिल्वर कलर के बारे में सोचंतु तो सबते पहेल मेंये दिमाग में सिल्वर मेडल आंतुए। जो कि ओलम्पिक में मिलतुए जब कोई भी खिलाड़ी सेकंड नंबर पे आंतुए, तो बायें सिल्वर मेडल मिलतुए सिल्वर रंग जो है थोड़ो सो चमकीलो होंतुए। बैस ह्मायें नॅ सिल्वरे चांदीयू खायो जाँतुए जे एक बड़ी ही महंगी धातु होन्तेये जाये। जो है आम आदमी आसानी ते नाये खरीद पांतुई।